Prendas de vestil... mairi comu me tienis la cabeça! Pos emprencipiandu polos vestíus, los pantalonis, los chambergus, las rebecas, las camisas, los jerselis, los calcetinis, las bofandas, los çapatus tamién, no es? las calçonas, las halda, las alpargatas, los guantis, la caçaora, la camiseta, el calçoncillu, el niqui... i ya tienis tol hatu que con estu nusotras ya estamus avias i arriscás pa tol día.